Sen a kaa nyo nating fakats ovei rou ya tan toto tsonyo nainy nyo nating gum tsivon rou, nyo te faakats, taim no te kakaii guei. Nyo nating ferera rou teis, mam fiisen men fo mes vainy nating na rom ratsiu, mam te gut te nyiun, gut fakap rom nyiun, tan fakap skul ge tan fo touraf mam nating tabin mirom mam te naa ratsiu mam te gut nyiun mam te gut nyiun gut nyiun fakap mam te teis ya mam te kitskits ya mei miya ta fil ma te ferera, mam te ferera buts, mam ferara, rom, ferera rom ferera fakap rom, ai see aisait non, nom nyiun, se gima aisait non, gima nom on nyiun. So mam nating ferera rom onots rom touraf ge onots rom faif o clok mam te tabin mem, mam te naa fo numaa tsumam, mam nating kakaa rom mam te fakats pis, saf ka, mam kat rom ya tan mes nainy na, mam te fakats pis tan fo vegiau ge tan fo mes nainy, ta fo ka, nating ruak non, tsumam, ge taim mam nating gum rom.